Pena ge ngone so pake ngone gahi lefo, fo lefo surat, fo lefo toma buku, lefo carita, fo lefo nota, lefo habari sedaba lefo arab